ප්‍රගතිය කියන වචනේ දකිද්දිම මට මතකයට එන ප්‍රධානම දේ තමයි <hesitation> පාසල් කාලේ යන ළමයෙක්ට ලැබෙන ප්‍රගති වාර්තා පොත. මටත් ඒ වගේ පොතක් තිබුණා ඉස්කෝලේ යන කාලේදී. ඒකේ <hesitation> සඳහන් කරනවා <hesitation> අපි එක වසරේ ඉඳන් දහ තුන වසරට යනකම්ම <hesitation> අපි විවිධ විෂයන් වලට ගත්ත ලකුණු. <hesitation> ඒ වගේම අපේ හැසිරීම කොහොමද <hesitation> ඒ සියලු දේ සඳහන් කරලා අපේ ප්‍රගතිය <hesitation> ඒ ප්‍රගති වාර්තා පොතේ සටහන් කරනවා. එතකොට අපිට බලාගන්න පුළුවන් <hesitation> විවිධ වාරෙන් වාරෙට <hesitation> නැත්නම් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට <hesitation> ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට අපේ ප්‍රගතිය කොහොමද කියල. ඉතින් මට මතක් වෙනවා පුංචිම වයසෙදි ඒ කියන්නේ එක වසරෙදි වගේ <hesitation> මට බොහෝ දේවල් වලට <hesitation> ඒ සාමාර්ථ ලැබිල තියෙනව. ඒ වගේම මගේ හැසිරීම සහ <hesitation> සම්පූර්ණ <hesitation> ක්‍රියා කලාපයට ඉතා හොඳයි කියලා මගේ ගුරුවරිය <hesitation> ප්‍රගති වාර්තා පොතේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් <hesitation> මං හිතන්නේ ප්‍රගතිය කියන එක <hesitation> අපේ ජීවිතේ ඕනෑම වෙලාවකදී අපි මැන ගන්න ඕන දෙයක්. ඒකෙන් තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපේ දුර්වලකම් මොනාද <hesitation> අපේ ශක්තීන් මොනාද කියලා. අපේ ශක්තීන් <hesitation> ගැන සතුටු වෙන්නත් අපේ දුර්වලකම් හදාගෙන ඒවා <hesitation> නිවැරදි කරගන්නත් <hesitation> හොඳම ක්‍රමයක් තමයි <hesitation> මේ ප්‍රගතිය සටහන් කරගන්නවා කියන එක.